כּאן נסאנד ג׳מעיה דיר אלח׳יר ונסאה כיאעוונו אלנאס אלמִחְתאג׳ין בלא מיתצוורו ולא יתפאח׳רו וכיאעטיו לאראמל וכיהג׳זו אלולאד ללמדארס וכלשי פצמת, כנאמן בלעמל אלח׳ירי לי פיה תואצ׳ע משי שהְרַה וכּדמתהום פיהא ברכה חית אלנאס לי פיהא חְדאמין בנִיָה ובאג׳ין אלח׳יר לווג׳ה אללּה.